Dipende da-i critëi etici de ognidun. Pe mi, che no son guæi senscibile in sce sto tema, scì, e bestie peuan servî, tra e atre cöse, pe intrategnî, demoâ, eccetera. O rispetto che gh'emmo de bestie o no l'é ligou à quello che suscitan inte niatri, ma à comme ê trattemmo.